<hesitation> Misy telo akeo ny fizakana ampesanay anatin'ny fianakavignanay <hesitation> Besimisaraka, Besimisaraka zô misy enina akeo mizaka Besimisaraka akoa de Merina misy efatra akeokeo, de mizaka Français kôa akekeo amin'ny roy akeo.